Derdiraaku, nyamdu be mbal, womarde, fijirde. Himbe lesdi mai yidi derdiraaku chaka mabbe be wala nafikaaku sam, be do yidi hala nyamdu beldum be wawi defugo bo masin. Derke en wuro mai bo yidi fijirde daga ko nangi fijirde tamre, fijirde vulugo be fijirde habre.